وضعتها حول عنقها، وفجأة أصبحت قادرة على التحدث. فرحت القطة، بدأت تخبر أصدقائها من الحيوانات. إستخدموا القلادة لحل مشاكلهم والتواصل مع البشر اصبحت القطة محبوبة.